हमाय देश में कम ते कम एक हजार तरह की मछली पाई जात है। इनके नाम हैं रोहु, कतला, महसिर, मगर, लेब्बियो, सुरमई, दांतुली, मछली, डॉल्फिन, व्हेल, एनी मछली, चप्टा मछली। तोता मछली, कटेदार मछली, दूध मछली, कुप्पा मछली, नोगली, सीपी मछली। और जे सब ऐसी मछली है जिन्हें खायेव, ते भरपूर प्रोटिन और स्वास्थ के लिए महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होंतें हमाय शरीर के लिए।